O'simliklar og'riqni his qiladimi. Men bu haqda eshitmaganman lekin menimcha o'simliklarni sindirib qo'ysak ular ham og'riqni his qilishi mumkin. Chunki ular ham bizga o'xshab tuzalishi uchun ancha vaqt kerak bo'ladi.